सामान की धूल साफ़ करण खातिर कुछ सरल तरीका यू छन: 1- सॉफ्ट कपड़ा – सूखे अर मुलायम कपड़े से हल्के हाथ से सामान की धूल पोछो। खासकर लकड़ी अर कांच के सामान सी। 2-माइक्रोफाइबर कपड़ा – ई धूल चिपकण खातिर ठिक छै, अर बार-बार उपयोग भी कर सकदा। 3-वैक्यूम क्लीनर – इलेक्ट्रॉनिक सामान अर जैंकि सोफा, परदे या कालीन में जमा धूल खातिर वैक्यूम क्लीनर ठिकर छन।